Pues yë xët's jue yë wanëp ko'o yë mayj puj myak jët'sëp o ko'o yë t'siw xokëp xaj wat's xaj kekëb yë xajxon nëjuëbëb.